Bang linuh nuih edto/acho sinih doo' let ngan edto ngimalem kadi' ngi malem idih mudan

Lem linuh uih bada' Lun Merar, Guru', ataupun Lun Ruyung naru' lawey ulun uih doo' nekinih kadi' ideh mada' Karuh Tuhan maya' Bukuh Ago.

Uih mala ayu' kapeh kamih mayar berdagang pengitap err pakai wang tunai jarang pakai debit kadi' lun merar et ilah pakai debit credit ataupun telepaun.

Doo' sekolah luk inan kai mudeng

Mo inan ayu' teh luk pekaa lem pulu' laak luk patun'

Na'em uih keli' ngadan gitu'en luk keli' wih.

Uih doo' piyan pakai sapa' bata' warna bata'.

Naem uh kelio tuuh nun luk naru' narih dita' niat atau pun linuh dita' linuh.

Mo inan eso tu'en kamih dengeruyung ngerayeh. Pengitap neh... Irau Easter.

Lem linuh uih atau pun uih mada' lang doo' ribad inan ngen uih ial ah iyeh inah bawang uih sendiri'.